komiði sæl og verið velkomin í

Reykjavíkurborgar kíkjum á Andrésar andar leikana á Akureyri og heyrum af ungum stelpum í Bandaríkjunum sem unnu að verkefni sem er á leið út í geim ég heiti og nú verða sagðar

Hildur Knútsdóttir fékk barnabókaverðlaun Reykjavíkur í ár fyrir bókina ljónið borgarstjóri afhenti verðlaunin í Höfða og þetta er í fertugasta og sjöunda sinn sem þau eru veitt Guðni Kolbeinsson fékk verðlaun fyrir bestu þýðingu fyrir bókina

Villimærina fögru og Rán

fékk verðlaun fyrir myndskreytingar í bókinni sögunni um Skarphéðin

sem setti fram nýjar kenningar um eðli alheimsins Bergrún Íris Sævarsdóttir fékk svo verðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir óbirt handrit að barna og fyrir bókina kennarinn sem hvarf fyrir helgi var líka tilkynnt hvaða bækur eru tilnefndar til

barnanna tvö þúsund og nítján árlega tilnefna börn þær bækur sem þeim þykja skemmtilegastar eða bestar á árinu börn af öllu landinu kusu og alls fengu hundrað og sautján bækur kosningu af þeim voru fimm íslenskar og fimm þýddar barnabækur sem

stóðu upp úr hjá börnunum höfundar og þýðendur tóku á móti viðurkenningunni við hátíðlega athöfn í Borgarbókasafninu Grófinni sumardaginn fyrsta valið verður á milli þessara tíu bóka í kosningu besta íslenska bókin og besta þýdda verðlaunin verða svo afhent fyrsta júní á sögum verðlaunahátíð barnanna þið getið kosið það menningarefni sem ykkur fannst skara fram úr á árinu á

Andrésar andar leikunum lauk um helgina en þeir voru haldnir í fertugasta og fjórða

skiptið í Hlíðarfjalli á Akureyri leikarnir byrjuðu eins og venjulega á skrúðgöngu þar sem keppendur og aðstandendur gengu fylktu liði frá íþróttasvæði knattspyrnufélags Akureyrar til formlegrar setningar í íþróttahöllinni á Akureyri þetta er fjölmennasta skíðamót landsins næstum þúsund keppendur á aldrinum fjögurra til fimmtán ára frá sautján félögum tóku þátt keppt var í alpagreinum skíðagöngu og á snjóbretti mikil hlýindi hafa verið á Norðurlandi undanfarna daga og það er ekki mjög mikill snjór í Hlíðarfjalli en þeir sem halda mótið höfðu ekki áhyggjur áður en mótið hófst það hefur oft verið meiri snjór í fjallinu og svolítið hlýtt en það er nægur snjór í brekkum þannig að hafa verið ótrúlega mikil hlýindi síðustu daga hafið þið þurft að gera einhverjar sérstakar ráðstafanir vegna þess já

auðvitað erum við búin að gera það og færa til greinar og svona þar sem snjórinn er meira og eins höfum við þurft að útvega okkur salt og annað sem við komum til með að nota í nótt hefur ekki komið til greina að hætta við nei Andrés er Andrés og verður Andrés og alltaf tíu og ellefu ára stelpur frá Texas í Bandaríkjunum tóku þátt í stórri

hugmyndin þeirra er nú á leið út í geim stelpurnar koma frá bænum

sem rúmlega tuttugu og þrjú þúsund nemendur tóku þátt í en stelpurnar voru með þeim allra yngstu stelpurnar frá

rannsökuðu hvernig hægt væri að drepa óæskilegar bakteríur í geimnum niðurstöður þeirra vöktu mikla athygli dómnefndarinnar og verða sendar til alþjóðlegu þar sem þær verða notaðar komu sjálfum sér á óvart en segjast mjög ánægðar með sigurinn stelpurnar fögnuðu með því að líta til himins og veifa til

sem er næsta stopp í

fyrir viku annan í

páskum var haldinn svokallaður blautur mánudagur í Póllandi siðurinn er og líklega kominn úr heiðni á þessum degi keppast bæði börn og fullorðnir við að bleyta hvert annað sem mest fólk tekur deginum misalvarlega en slökkviliðsmenn í Norður Póllandi taka þetta alla leið og skipuleggja þar sem stóru